لو تلفوني مفتحش او حاجة هنعملها ان انا نحاول نشحنه، لو مشحنش ولجيت الشاحن بايظ هنروح ع طول لمحل الموبايلات وهنخلي محل الصيانة يصينهولي، ويشوف أي المشكلة اللي فيه وبالتالي يصلحه، لو مشكلة شاحن ولا مشكلة اسكرنية مثلا وبالتالي هيحل هو الموضوع دا لان انا مش بافهم ف حوار الموبايلات، انا لما باظ وديته وكانت المشكلة فيه في زرار البور.